हाँ मे हिसाब से मुसा गंदा सबसे बुरी हूंदी। ऊ भी जब ऊ झुंड मा या भारी संख्या मा समूह मा मौजूद हूदन।